स्कूल पुंडे लोग अपने बच्चे पढ़ाक रो भेजे। या फिर से जे स्कूल पुंदे झगड़े बदले। टी नाओ स्कूल वाले ख़राब नी क्रदे।